हाँ जी बात पक्की है कि ऐसी कई व्यंजन हेतु है। जाको बनावनो हमारे बस की बात ना आए। सबसे पहिले मोए रासगुल्ला बनावने को शौक है। यहाँ मिठाई कितनी नरम और रसीली रहमत है। पर इसको बनवनो का तरीका बड़ा जटिल लगते हैं। इस समूह कठिन लगे हैं। हाँ, पर मैं याद या तरीका बनवना चाहत हूँ। एफआईआर मसाला दोसा बनाने को मो कौ अनुभव न हेवे। स्वामी खमीर वाला मक्खन तैयार करना दूसरा पतला और कुरकुरे बनावट और साथ में सांभर चटनी बनवा लो। यह सब सिखाना मुझे बड़ा रोचक लगता है। दोसा बनवारी में धैर्य और सटीकता चाहिए। बिरयानी भी एक और व्यंजन होते। जा को स्वाद बड़ा ही लाजवाब पर्व को मसाला बनाने के संग चावल और मसाले के बीच संतुलन रखना। या खराब में बसते बाहर है खासर लखनवी वाह हैदराबादी बिरयानी बनवने को तरीका सिखाना चाहू हूँ।